fangare waro ge sema hate gafosa, sema hate nguti, sema hate jawa, sema hate besi, sema hate gowae, gosora, gomode, igo, posi-posi. hate dowora. hate jati sedaba hate giawas.